Mene tiempo xhina akache niungu nichinda chí he celular ka'a animeniña iha aniniya yanka yen kuu, uchena tenrá tuninrá ndehua nikuena yetuu nuu yenduka yenuu ve'e lanuu uka chi iunka ni'i nilanda yeuu yelarka ajuni landa yatunku uniyanka chi kuida, kuan landa nayendio uun ndante kavo'o nete ndeku kavo'o numeni me'e celular ka'a ndiotulanda landa teoka chen mendicho nume'e, eyendo kumini nimevichua oduchenka chiñama mi'i yuku añillo yuku na'a enarachí ya'a kune yuku njuni xhenda ndankue kelanda inranda yexna ni'i yee ndukava me ian ajujuni yeni mia ye'e nduju ide daño ña'a, ya'á ndua vini nixna yunchea yanini yana'a nuu yanda nguia nakuii tanda lekelanda kanuu yenakuji iin ian landa china kanento ian lanein ujun tujixna tune'e ngalio lannda kacheyo nia tuya ngua yenu tuyaxnua yeveje celular anduu he lanvenra veji yene chenguni veji kuana chi mede ya'a nichí yikuanja yen uju nguu najan ndeme celular andunguu ya'a ján. Uunn ndubuvani nijunja me'e inyanda najume niyubuu hu oxna'a engui celular andunguu nuna naduñu meniu, enuxnangui nundia navixnaji nuu najina nunanga ke'e, ye jun ningui yanga nuxna nituñide chache yexhe jun uun nduku nakana'a tuvinka naka ndingo nidadanda nuu kué yubuu ni inuu i inio ndikuchina chingui ndichi iniu ungu nuchi na'a tevixna chinaji tuun langa kueñi nuku, nduvantu vena nakunayeyi iin tachi kanda iño chiñeñu ndakane nuka landa ini lanka nacheniun onikuen niñuu, ta niume celular kaniña ka aparato niñe'e televición ngua nio inya ninko iño nraka iño ñanga no iho niña kuu ita nia lanka ka ian.